á annað hundrað ábendingar um skattsvik hafa borist embætti skattrannsóknarstjóra á þessu ári grunur leikur á að ríflega hundrað milljónum hafi verið skotið undan skatti Íslendingar eru sannfærðari en flestir aðrir Evrópubúar um að loftslagsbreytingar séu að eiga sér stað samkvæmt evrópskri könnun færri finna til persónulegrar ábyrgðar hér en annars staðar á Norðurlöndum slökkviliðsmönnum tókst í dag

eftir fjörutíu klukkustunda baráttu að slökkva eldinn sem brunnið hefur í iðnaðarhúsi í Hafnarfirði varðstjóri segir óvenjulegt að slökkvistarf taki svona langa tíma ekki er hægt að aka börnum að inngangi nýrrar íþróttaaðstöðu í Klettaskóla sem er sérskóli fyrir nemendur með þroskahömlun foreldrar gagnrýna aðgengi með sameiginlegu átaki nemenda foreldra og kennara í Bíldudalsskóla hefur tekist að auka

vinsældir lesturs og samhliða því lætur árangur nemenda í lestri ekki á sér standa

gott kvöld

ábendingar um skattsvik hafa borist embætti skattrannsóknarstjóra á þessu ári fimm mál hafa þegar verið tekin til rannsóknar þar sem grunur leikur á að ríflega hundrað milljónum hafi verið skotið undan skatti skattrannsóknarstjóra berast reglulega ábendingar frá almenningi um skattsvik meðal annars í gegnum heimasíðu embættisins þar sem boðið er upp á sérstakan hlekk sumar eru ítarlegar með gögnum og ein tvær setningar en allt sætir þetta skoðun og greiningu og farið með þetta eftir því sem talið er nokkrar ábendingar sem verða að málum hjá skattrannsóknarstjóra á hverju ári og sumar þeirra eru alvarlegar þannig að þetta eru ábendingar sem skipta embættið máli hundrað og og átján ábendingar hafa borist embættinu í ár og hafa um sjötíu verið framsendar til ríkisskattstjóra í flestum tilvikum er um að ræða grun um svarta vinnu ólögmæta sambúð og að tekjur séu ekki gefnar upp til skatts það má líka bæta því við að inn á milli leynast ábendingar þar sem við teljum að það sé verið að koma höggi á samkeppnisaðila

þannig að það þarf að fara gát með það hvernig

þannig að það eru dæmi um að menn séu að misnota þetta það eru það og þess vegna er er ekki

stokkið af stað við þetta eitt en þetta er allt saman skoðað og og unnið með það sem ástæða er til hverju sinni fimm mál hafa verið tekin til formlegrar rannsóknar og er rannsókn í einu máli þegar lokið í þessum málum leikur grunur á að tekjum upp á ríflega hundrað milljónir króna hafi verið skotið undan skatti Bryndís segir mikilvægt fyrir embættið að fá ábendingar frá almenningi þetta hefur leitt til til rannsóknar í málum og aukinheldur er mikilvægt fyrir almenning að það sé einhver sem taki við svona og þetta er eitt af því sem við eigum að gera þrír af hverjum fjórum Íslendingum eru sannfærðir um að

loftslag sé að breytast sem er mun hærra hlutfall en annars staðar á Norðurlöndum þetta kemur fram í viðamikilli könnun meðal Evrópuþjóða lektor í mannfræði segir að Íslendingar mæti loftslagsbreytingum af æðruleysi enda hafa aðeins þrjátíu og tvö prósent Íslendinga áhyggjur af loftslagsbreytingum aðeins Portúgalar og Spánverjar eru sannfærðari en Íslendingar um að loftslagsbreytingar séu

sér stað af þeim tuttugu og þremur þjóðum sem tóku þátt í könnun um lífsviðhorf Evrópubúa European social

samkvæmt könnuninni hafa Íslendingar meiri áhyggjur af loftslagsbreytingum en aðrir Norðurlandabúar og eru einnig sannfærðari um að loftslag sé að breytast Íslendingar finna hins vegar síður til persónulegrar ábyrgðar en einungis Norðmenn finna til minni ábyrgðar en Íslendingar séu

bornar saman áhyggjur gæfi fólki kraft til að gera eitthvað í málunum við erum náttúrulega rík og við vitum að við eigum mörg tól og tæki til að takast á við það sem á dynur kannski treystum við því líka að tæknin muni bjarga okkur við erum kannski líka bara æðrulaus það hljómar mjög vel

með því að nota bíl

Íslendingar hafa meiri áhyggjur en finna

ekki sinnt þessum málaflokki á neinn hátt hingað til

til skila hversu áríðandi þetta er

ég held þetta sé að breytast

sé að vakna upp við að

aðgengi að nýrri íþróttaaðstöðu í Klettaskóla sem er sérskóli fyrir nemendur með þroskahömlun er ekki nógu gott að mati foreldra ekki er hægt að aka börnum að innganginum ný íþróttaaðstaða við Klettaskóla var formlega afhent í apríl þar á meðal er nýr íþróttasalur

sundlaug matsalur og endurbætur á aðalrými skólans þrír grunnskólar nýta aðstöðuna ásamt íþróttafélaginu Ösp foreldri barns í íþróttafélaginu segir að augljósir gallar séu á hönnun

eins og til dæmis það að ferðaþjónustan getur ekki keyrt börnin upp að dyrum það þarf að setja þau út handan við hornið og fara með þau bak við hús þetta er mjög viðkvæmur hópur og það þarf að sinna honum vel það er oft mjög vont veður og örfáir metrar geta skipt miklu máli skólastjóri segir frágangi ekki lokið en vonast til að honum ljúki í vor aðstaðan sé mikil bylting fyrir skólastarfið en þó hafi borið á óánægju sem hafa verið ósátt við eitthvað við erum mjög sátt við þá aðstöðu sem við erum að fá miðað við það sem við höfum haft Árni segir að þetta sé inngangur sem íþróttafélagið noti eftir að skólastarfi er lokið

verið hægt að keyra alveg upp að dyrunum þetta er smá spölur sem þarf að labba því miður er

hvað stoppar það það mér skilst að

verið óánægja hjá nágrönnunum

með með að það væri ekið þarna inn mér skilst það ég þekki það kannski ekki alveg hundrað prósent Lára segir að meira samráð hefði mátt hafa við skólastjórnendur foreldra og þá sem nýta aðstöðuna þetta eru hlutir sem þarf að laga ekki seinna en strax grátlegt að þurfa að laga þá en þetta þarf að laga strax sérstaklega aðgengið komandi forsætisráðherra Bretlands og tillögur að samkomulagi um Breta úr Evrópusambandinu May sagðist í viðtali í morgun hvergi bangin þó að yfir henni vofði vantrauststillaga samflokksmanna hún hyggst fara til Brussel í vikunni til fundar við hæstráðendur Evrópusambandsins og ræða enn vantar þó samþykki breska þingsins og þar getur brugðið til beggja vona fyrir May og samkomulagið við Evrópusambandið

slökkviliðsmönnum tókst í dag að slökkva eldinn sem brunnið hefur í húsi við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði frá því á ellefta tímanum á föstudagskvöld

er talið hlaupa á tugum ef ekki hundruðum milljóna tvö fyrirtæki voru í húsinu en einnig vélaverkstæði og geymslur efri hæð hússins var alelda þegar slökkvilið kom á staðinn á föstudagskvöld og reyndist ekki mögulegt að bjarga verðmætum né að koma í veg fyrir útbreiðslu eldsins mikið var af timbri á efstu hæð hússins og á neðri hæðinni voru meðal annars geymd plastefni sem brunnu lengi þar voru einnig gaskútar og

bílar slökkviliðið barðist við eldinn í fjörutíu klukkustundir en hlé var gert á aðgerðum í nótt og fram á hádegi þetta virðist hafa brunnið nokkuð niður í nótt og þegar við komum hérna í morgun og fórum að skoða þetta þá gátum við farið inn í rýmið og

hvernig þetta leit út við gerðum okkar áætlanir út frá því byrjuðum strax bara að kæla hérna og erum núna búnir að

að reyna draga þetta út úr byggingu og þá kemur í ljós

smá hreiður inn á milli sem við erum að slökkva núna þannig að við teljum okkur vera komnir fyrir endann á þessu húsið er

eftir eldsvoðann og talið er að tjónið hlaupi á tugum ef ekki hundruðum milljóna hvers vegna

mikill hiti sem var í þessu öllu það er mikið járn í þessu og og þegar við byrjum að kæla þá myndast gufa eldsupptök eru ókunn en lögreglan rannsakar nú málið var þetta óvenjulega erfið aðgerð að þínu mati já hún var það við vissum ekki við hvað við vorum að eiga fyrst en hvernig hlutirnir voru hérna inni þá var eftirleikurinn mjög góður er það algengt að slökkvistörf taki svona langan tíma nei það ekki algengt

þetta er óvenju langt umframkostnaður vegna sigs á nýju vegstæði yfir Berufjarðarbotn heldur áfram að aukast og nú er talið að fjörðurinn hafi gleypt efni fyrir tvö hundruð milljónir króna verkfræðingur hjá Vegagerðinni segir ekki fyllilega ljóst hvað valdi en mjög hefur hægt á

sjávarbotninn þrýstist upp í kringum nýja vegstæðið í Berufirði og myndar eyjar þar sem selir liggja í makindum á mánudag byrjuðu verktakar aftur að keyra efni í fyllinguna eftir hlé vegagerðin fylgist með mælingum á

núna undanfarnar tvær vikur núna í nóvember

fjórir til átta sentimetrar samtals og það virðist vera að hægja á þessu þetta eru svona hundrað og fimmtíu til hundrað og áttatíu metrar sem eru enn að síga en eins og ég segi þá hefur hægst á siginu þetta er bara sentimeter og sentimeter núna

áttatíu þúsund rúmmetrar áttu að duga í fyllinguna nú hefur þreföldu því magni verið ekið út í sjó hverjar eru nýjustu tölur um umframkostnað já um tvö hundruð milljónir hún hefur farið hækkandi þetta er eitthvað sem Vegagerðin lítur alvarlegum augum

hvað þarna hefur gerst fyllingin nær nú fimmtán til sautján metra niður en þrjátíu metrar eru niður á þétt lag aldrei stóð til að fylla alla leið niður á fast heldur mynda eins konar fljótandi púða vandamálið er að hann hefur brotnað ítrekað á stuttum kafla og á því hefur Vegagerðin ekki

það voru gerðar rannsóknir það boraðar nokkuð margar borholur og efni sent í rannsókn og þær rannsóknir voru notaðar til að reikna út

niðurstaðan var að það átti að viðhafa ákveðið verklag fylla út í

þetta var allt saman gert þannig að

kemur á óvart aurskriða féll á heimreið að bæ í Skaftártungu og vegurinn í Skammadal í Mosfellsbæ var ófær um tíma af völdum

síðustu sólarhringa

yfir heimreiðina að austurhlíð í Skaftártungu Bergur Sigfússon bóndi telur að

hafi fallið í fyrrinótt og

að ekki sé vitað um aurskriður á þessum slóðum síðustu áttatíu ár hann stakk í gegnum skriðuna á traktornum og vegurinn er orðinn fær mikið rennsli er bæði í

og Múlakvísl lítil skarð kom í veginn inn í Kerlingardal í gær og var lagað af Vegagerðinni

í Vík að moka upp úr skörðum við Múlakvísl í dag og beina þar með ánni í réttan farveg hófsá í grennd við Mjólkárvirkjun í Arnarfirði flæðir yfir veg og þarf þar að fara með gát en vegurinn er fær og krapi er á veginum norður í Árneshrepp vegurinn í í Skammadal sem liggur í Mosfellsdal lokaðist vegna vatnavaxta eða hugsanlega aurskriðu vatn flæddi víða yfir veginn samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er hann orðinn ökufær á ný slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur

sinnt tólf útköllum frá því í gærkvöld vegna

höfðu ekki undan öll útköllin voru minniháttar árlega hverfa þúsundir barna í Kína en mörg þeirra eru seld til ólöglegrar ættleiðingar flestir gefa aldrei upp vonina um að finna börnin sín foreldrar hinna týndu barna koma reglulega saman til að vekja máls á þessu samfélagsmeini þó fjölmennar séu bannaðar í Kína horfa stjórnvöld í gegnum fingur sér þegar foreldrarnir koma saman með myndir af börnum sínum vandamálið er sem fyrr segir útbreitt saga

endaði þó vel árið nítján hundruð níutíu og fjögur var þriggja ára dóttur hans rænt úti á götu um hábjartan dag hann gaf aldrei upp vonina og á endanum bar leitin árangur en það eru ekki bara foreldrarnir sem leita barna sinna sum barnanna leita líka svara íbúum Blönduóss fjölgar hratt og er stefnt að því að byggja þar fimmtíu nýjar íbúðir sveitarstjórinn segir

að viðsnúningur hafi orðið í sveitarfélaginu ekki síst vegna tilkomu gagnavers líkt og víða annars staðar hefur verið húsnæðisskortur á Blönduósi lítið sem ekkert hefur verið byggt og hefur staðurinn átt í vök að verjast undanfarinn áratug nú er verið að snúa vörn í sókn og stefnir í mikla uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á næstu árum hér fyrir aftan mig er til dæmis verið að byggja tvö fyrstu einbýlishúsin á Blönduósi í tíu ár

þessum tveimur götum hérna í kringum okkur er búið að úthluta lóðum fyrir um tuttugu og átta íbúðir það er verið að skoða og það er mjög líklegt að það verði byggt annars staðar fjölbýlishús með tuttugu íbúðum sem yrði þónokkur áfangi enda er aðeins ein fyrir á Blönduósi Valdimar segist merkja mikla trú

samfélaginu fólk er að flytja hingað það hefur aukist íbúafjöldinn um fjörutíu og fjórir frá áramótum sem er um fimm prósent sem er sem er mikil breyting frá fyrri tíð

vonandi heldur það áfram og við stefnum bara í þúsund á næstu árum fjöldi fólks vinnur nú að byggingu gagnavers á Blönduósi þetta er

alþjóðlegs fyrirtækis sem hann telur að hafi einna mest áhrif á þessa þróun annars konar atvinnulíf sé þó einnig í sókn til dæmis ferðaþjónusta og er búið að úthluta einum sautján lóðum undir atvinnuhúsnæði á

þessu ári Valdimar sem tók við sem sveitarstjóri í vor er mjög bjartsýnn er ekki hægt annað bara ánægjulegt og gaman að koma inn á þetta svæði

í þessum fasa taka þátt í þessu og fylgja þessu áfram allt í einu voru bækur orðnar aðalatriðið í unglingadeildinni segir skólastjóri Bíldudalsskóla með því að nota

hafa nemendur kennarar og foreldrar sett sér markmið um árangur í lestri og

hefur sýnt sig þjóðarátaki í læsi var hrint af stað árið tvö þúsund og fimmtán það var mikil umræða um þetta í þjóðfélaginu og

var settur á oddinn með fjölbreyttum verkefnum tengdum lestri umræðum um bækur og með því að gera þær sýnilegri og aðgengilegri árangurinn hefur sýnt sig það

einhvern veginn menningin þau voru að tala um bíómyndir en allt í einu voru

hina bókina allt í einu voru

í unglingadeildinni okkur fannst það mjög jákvætt að sjá það af hverju heldurðu að það sé mikilvægt að við lesum

það hjálpar okkur í námi

ætlum að fara þangað og það eru allir með í

í keppninni

að keppa við hvert annað heldur

og svo skólinn sem heild prófin sem eru valfrjáls hafa verið gagnrýnd fyrir að mæla aðeins

samkvæmt upplýsingum frá Menntamálastofnun stendur til að mæla fleiri þætti þau gefa kannski ekki skýra mynd en þau gefa þá mynd sem þau gefa hvernig fáum við fólk til að lesa styðja það og gefa þeim valmöguleika og leyfa

að lesa það sem þau vilja lesa og þá að veðri í nótt dregur bæði úr úrkomu og vindi á landinu og verður víða fremur hæg átt og bjartviðri á morgun við suður og

má þó búast við suðaustan kalda eða jafnvel

vætu á köflum hiti verður á bilinu eitt til níu stig hlýjast syðst á landinu Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur við förum yfir úrslitin í leikjum kvöldsins í úrvalsdeild kvenna í handbolta við fylgjum karlaliði Selfoss til Póllands förum yfir allt það helsta í þjóðadeildinni í fótbolta og heyrum í

leikur á að ríflega hundrað milljónum hafi verið skotið undan skatti Íslendingar eru sannfærðari en flestir aðrir Evrópubúar um að loftslagsbreytingar séu að eiga sér stað samkvæmt evrópskri könnun færri finna til persónulegrar ábyrgðar hér en annars staðar á Norðurlöndum slökkviliðsmönnum tókst í dag eftir fjörutíu klukkustunda baráttu að slökkva eldinn sem brunnið hefur í iðnaðarhúsi í Hafnarfirði varðstjóri segir óvenjulegt að slökkvistarf taki svona langa tíma ekki er hægt að aka börnum að inngangi nýrrar íþróttaaðstöðu í Klettaskóla sem er sérskóli fyrir nemendur með þroskahömlun foreldrar gagnrýna aðgengi þá er þessu tími á enda næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina og hafið það gott